بعتجد ان الحلول على الارض لازم تكون اولوية رغم اهمية استكشاف الفضاء لكن عندنا مشاكل كبيرة هنا مثل الفقر ومشاكل البيئة لازم نحاول نحل الامور الاساسية اولا وبعدها نستثمر في الفضاء التوازن بين اثنيناتهم هو اللي يخدم البشرية